Sɛ me da bͻkͻ yie, fitsi anapa kɛpem ewimber a, nna ͻyɛ da a medae no, minyaa nda, ͻhome pa. Afei, mosoɛree no so, <noise> anapa no, mutumii tsentseen m'apͻw mu na meyɛɛ me baebor adzesua so, na minyaa edziban papa so dzii. Dɛm da no yɛ da a, mokͻr mo ndwuma ho no, mutumii nyaa dza ͻwͻ dɛ meyɛ nyina. ͻno nye da a <noise> mutum yɛ dza moho tͻ me.